D'üzei a i ën e tanti, ades ëntà vëde vaire, mi d'precizo lu sai nen, comuncue a i ën e, a i ën e ün bel nümer, però mi cunosu ne, mi ai mai stüdìà anche custe coze si mai stüdià, sai nen e l'ai propi nen idea